Axan nikonihtos tlen okuilimeh amo nechpaktiah, o tlen yolkameh, e- se tlen melahka nechmawtia, inon tlen kahki itech- itech chirimoyas, mo- e- kuawitl ompa miak tentokeh tlen kimiliah techichi, inon kihtowah melahka temawtih porque san de wehka kihtowa mitzchichis, inon nechmawtiah inonkeh okuilinmeh porque melahka wehweyin, iwan inmixtololowan san temawmawtihkeh, iwan okseki okuilinmeh tlen kinmiliah sitlalokuilimeh, inon tlen melahka konetzitzin miek chapanih kemanti okkualkan sekinmita itech ohtli ompa chapantokeh, inon kihtowa tlen chapanih de sitlalimeh porque sitlalimeh okuilowah, pues ihkon, ihkon techoniliah, amati kox yineli ihkon pero inon nechmawtiah inon okuilimeh. Iwan noihki nikinmawilia tlen kowameh, inon no melahka nechmawtiah tla se onikahsik neh asta nikmiktis tos tos kuali nietos, tla amo onikmiktih, san nimomawtihtoik nochipa, tos asta nikmiktis tos ya kuali nimomachilis, tla keh amo, amo kuali nietos. Iwan okseki tlen noihki nechmawtiah, inon tlen kopechawameh. Kopechawatl nomelahka nechmawtia, inon kateh itech- itech kuawitl tlen encino, itech awatl, ompa mo- motemah, ompa itech kateh nowian, inon tla omitzkua non melehka tekokoh asta totonki mitzkitzkis, noihki nechmawtiah e- kalameh tlen ihtik atl kateh, nechtlahyaltiah iwan nech mawtiah. <laughs> Iwan noihki nechmawtia kimichin amo nechpaktia se nikonitas, e- maski amitlah nechtoktia neh nechonmawtia melahka, iwan kalpiantih, inon noihki nech nech kualaniah melahka porque itech itlah tikontlatis nochi ompa kalakitin, itlah sekonmotlatilia itlah arroz, itlah nochi kiteteki bolsa, nochi ihtik kalaki, tos amo nechpaktiah kalpiantih. Itlah niman mo- motlatiah itech kali. Iwan noihki nechmawtia tzinaka, inon amo melahka keman onikinmitaya pero ihkuak oniktak axan melahka nechmawtiah, amo kualtzitzin. <laughs>